ʻO ke kani o ka wailele he hōʻailona ia o ke ola. ʻO ke kani o ka wailele he mea e hoʻomālie ai ka naʻau a me ka noʻonoʻo ʻana. ʻO ke kani o ka wailele he hōʻailona no kekahi wahi ola, no kekahi wahi pakele, a no kekahi wahi e noho ai paha nā moʻo wahine. ʻAe.